Nanino rehe tsy mi- tsy mirehake rehe tandroany toy? Siloky va rehe eo sa? Ino raha maharary azo io mampitsiriry tsy hafa fa mampibodoky azo avao, hatramezay rehe isan'andro san'andro etoany mikiakiaky avao, falefale, i rehe androany mitsiny avao ndre rehaky tsy re io. Marary ve sa siloky sa ino maha bosake azo io, sa <hesitation> tsy irehafao amako